Oo'ore a riiriiharaaborobo kepai'uaarei, ee iisio'iai agaa, aga oriirii- haraaboroo oo'ore sa biki'asi tahiro ai'o- haraau tate- haaraauba. Bo paru ta riirii- haraaboro, bo atarii haia kooka'i haia oru'oo ii'oo a booriha ou- hareeroo oiraarei oo'ore to hi'eatoro, bisio pita oo'ore siisii subu tahiro hitaka iru'e subu tahiro. Ii'aa arui'ee- haraboroo babaa sa oira oai'o- haraau tate- haarauba, oiraarei oo'ore kapuko'o, kapuko'oi tate- haaraauba. A bisioea pita a hare'opita ebu- haraaboroo ii'aa ii ai'orori. Haia oru roira bokari roo'ore, ta paapara- haahuuroo bouhiarei, <hesitation> obaato taha'aoo hitaka haia oo'ore bororo'o, o kero pitee hioko'i sa biki'asipita babaa ebu- aa'ohe haia oo'ore paraga hitaka. Hapita uka oira o'ore rakeketu'iropa, ha oo'ore a riirii- areeroo beubeu apu'ee, sa biki'asipita sohuareepuhe oo'ore bo asii oiraarei, oiraarei oo'ore kapuko'oi o ai'o'uopa. Ha itokopapita roga'a oo'ore hitaka rohusu rasuro ariirii- haraboroo bo ai'o'oo hariharipita. Sii'ei opuruu baabaa, sii'ei koroso hioko'i sa sii'eipita ai'ohareeuba roko'ohareeu babaa bo birabiraire. Ii'oo ii ai'oroo a riirii- haraaboroo opii'a oiraarei oo'ore bo kapuko'oro oiraarei oo'ore bobogiro.